هل انا بسمع لنوع واحد معين من الموسيقي ولا بحب انواع مختلفه هو انا مش بحب اثبت علي حاجه مهينه يعني عادي ممكن اسمع انواع مختلفه من الموسيقي علي اساس ان انا كدا كدا مبفهمش فيها اوي فعادي اي موسيقي قدامي لو شدتني شويه ممكن اسمعها سواء بقي انا متعوده اسمعها او لأ فعادي ممكن اسمع اي حاجه